<noise> ti liew or ixalma yu, neyu layu par par xchoꞌbñawu kad x̱inu, segun xneꞌ minn neyu neyu ti mëꞌd, ney chap ti mëꞌd par or lëꞌ liew sdzeꞌb xchalo ney xc̲h̲aꞌ segur chenu, xka xka nak liew ney ney liew lay liew par sdzeꞌb xchal xchal ti mëꞌd lëꞌ lyu xial. <noise>